Rano tsotra ny tiako kokoa satria ny rano tsotra tsy ma tsy maparary ny rano tsotra igny i manala ny arety aminao agny lafa ategna mamanimany noho ny ny rano misy rano misy gaz satria ny rano mamy misy gaz mapitondra arety misy raha mamy